un fuɗɗi Juulde ɓooynde Seltik en wiyeteende Samhain, nde mawnintee ko joofgol sahaa ndema e fuɗɗoode ndunngu, ina mawninee to Irlannda ko ina wona duuɓi ujineje didi jooni.